Shanba kuni haqida o’ylaydigan bo’lsam, albatta <hesitation> dam- yarim dam olish kuni degan fikr hayolimga hayolimga keladi. Chunki shanba kuni men <hesitation> tushlikkacha ishlayman, tushlikdan keyin bo’shman. Hohlagan joyimga borib, o’zimni shaxsiy rivojlanishimga hissa qo’shsam bo’ladi.